Kan mashe le dawla jadeede, bagaddim nafsi fil bikanat al sha bikan hana gira bikan hana sharab shayi bikan hanaa liʼib, kan shif lai nadum agila be agili bimshi wahid, bagaddim nafsi leyya waa bakallima beddawalal ana jit mina, wa basʼala hu fiddar di aayish fi ayyi bikan wa.